Sukafpl kañjum woni ɗum waɗata, gam ɗum tako, ɗum ƴenta, to ɗum ƴentata, gan ɗum huwa to maadi, bana waɗugo penti, waatugo bobs e ko nanndi en.